Ngaha mena dim katenggo lapar lao ndai wati si ngaha na mai kaiba rome ngaha mu au au na lao kai ta sarumbu mu bune ngaha mu londe dim kaloa ndai ngaha mu londe ngaha mu oha dim katenggo ndai raka si lao karawi wati si ngaha mu ma rome ngaha mu oha ngaha mu londe na ore poda ru'u ba sarumbu di ma katenggo na di ma kaloa na wati di ma mapu wati si ngaha mu oha wati si ngaha mu au au ma rome ndadi wati wara di mai kai ba ne'e mu lampa ro lao ba hido loko hido loko mena di ma ka rome ndai na kamai ku iha fiki na kamai ku iha kananu tieara di ne'e mu poro na wati ara ma caru wausira ngaha au pum ma bona na caru di ringa mu wausira ngaha wausira mbocu na mai kai ba sana ade ede ngaha re tio kabae ngaha mena ma paling na'e di ru'u ba sarumbu ngaha pun de ti kabae ngaha ma taho pasti na iu ba sarumbum ngaha ma iha ndede pun iu ba sarumbum au pun iu ba sarumbum kambali aka ngaha kai mu ma ngaha si ma taho na tahi kaiba sarumbu mu mangaha si ma iha na mai kaib iha sarumbum ede ndai di weki au au ra eda mu di ngaha tio kabae pu aina aina sarapa ne'e mu ngaha ngaha re tio kabae ngaha pun nawara dima mbei au ma caru ru'u sarumbu ndai